Pa negocial un jornal, una á de tenel por cuenta muchus fatoris, comu'l tipu de trebaju, l'acordança coletiva, la distancia al lugal de faena, la calidá del ambienti nel trebaju, el tiempu libri i otras ganancias. Caúnu d'estus fatoris puein enfrugil ena mi decisión d'acetal o no el jornal que seya. Un ponel, si el trebaju es mu dessigenti, i me píi de muchas oras de trebaju, se pue piíl un jornal más altu pa compensal l'eshuerçu i el tiempu endedicau. Pal sotru cabu, si la faena cai nun sitiu próssimu o pueu trebajal dendi la mi casa, se pue estal pola lavol d'acetal un jornal una mijina más baxu. La abondancia de parecelis es el cocu l'assuntu nel negociamientu dun jornal, ya que ca pressona tie interessis i discurrilis deferentis. Assínque sedría emportanti entifical las mis interessis i queá-lus polo cralu ala impresa.